Ia, anarô zen̈y miaraka mandamin̈y diha narô, kay za zen̈y tia an̈otany fo àby. Ombian̈a mba anarô manday, ndreky ino mba ny ten̈a iha narô an̈y? Izy koa mety volan̈iny narô edy fa kà tsy mety ndreky tsy man̈ino?